Ny asa tegna sara amigna izao zashy da mba asa tegna zashy, mba- sy mba iahy zashy patron ny tegnako mba sy baikobaikon'ny olo ame raha tiako hania zashy iaho, mba hoe iaho zashy patron eko koa ny amignio, da iahy e magnefa e karaman'olo, da iaho zashy sy ma- magna vola anahy manokagny, mba iahy zashy e patron gne tegnako, zay zagny asa tegna sara mety amigna.